Dipende da-a riçetta. Mi pe sòlito deuvio o bitiro, e veuggio dî l'euio, perché o l'é ciù san e me piaxe de ciù, e anche à mæ maio. Semmi mediterranei, mangemmo con l'euio; però anche o bitiro de vòtte o serve, comme inti risòtti. Dapeu o grasso, saiva à dî o struto, se ghe mette inta fugassa e bòm.